أفضل النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا ؛لأن الصباح يكون هادئ، ومنعش ،وأحب إني أبدأ يومي بنشاط ،ولما استيقظ باكر عندي وقت أمارس فيه الرياظة، واستمتع بفنجان قهوة، قبل بدء أي شيء ، وكما إنى أشعر إنه إنتاجيتي تكون أعلى في الصباح ،وأحب إني أحس إني استفدت من وقتي بشكل أفظل لما أكون مستيقظ في الصباح.